við ætlum að setja þau á oddinn í vetur hvernig neytendur erum við Íslendingar og hvaða áhrif hefur innkoma risa á borð við

og

Kristín Hrefna frá

þið eruð með upplýsingar um stóran hóp Íslendinga sem sem hafa verslað í Costco hvað er þetta stór hópur til að byrja með við erum að skoða úrtök sem er

þúsund manns svo það eru þá Meniga notendur sem hafa skráð sig á meniga punktur is eða með

og velja að nota þjónustuna sem við erum með og þá gerum við ópersónulegar samantektir á þeirra neyslu og útgjöldum þessi sjö þúsund manna hópur

að byrja að tala aðeins um tekjur það er að segja er munur á því hvort virðist ekki vera munur á því hvort þú farir í Costco eftir því hversu háar eða lágar tekjur þú ert með en hversu mikið þú kaupir á mánuði það er talsverður munur á því þegar við skoðum þessa launahópa þá skiptum við þeim niður í fjóra hópa og skoðum þá fyrst launalægstu tuttugu og fimm prósentin og þau

eru að eyða sextíu og fjögur þúsund krónum á mánuði og þá skoðum við þriggja mánaða tímabil tilbaka frá því að Costco hópurinn er að kaupa fyrir áttatíu og fimm þúsund krónur á mánuði í Costco og það er kannski rétt að taka það fram

hægt er að kaupa í Costco þetta er ekki bara matvörur

eða hvað já þetta eru auðvitað háar tölur og mörgum kann að þykja það mjög hátt að sextíu og fjögur bíll eða fíll ýmislegt sem er í boði og og svo er

hópurinn sem er að eyða þarna áttatíu og fimm þúsund króna og veltum hlutfalli þess af öllum öðrum útgjöldum heimilsins hjá þessum heimilum þá er þessi áttatíu og fimm þúsund sem eru þá regluleg og óregluleg útgjöld

fyrir utan laun og fjárfestingar en hjá hinum launahópunum í kringum fjórtán til fimmtán prósent af útgjöldum þannig að síðan þessi þessi stórverslun kom þá er fólk að fara með um það bil þrettán prósent

í þessa búð já akkúrat þið tókuð líka saman tölur um

að skoða hvaðan fólkið eiginlega kemur sem sem er að versla í Costco það er ýmislegt áhugavert sem kemur fram þar ég held við séum með kort sem sýnir sem sýnir þetta ágætlega það er nefnilega ekki Reykjavík og nágrenni sem er með hæsta hlutfallið nei þar koma

sjötíu og fimm prósent og og svo í þriðja sæti

Reykjavík og nágrenni þetta er auðvitað merkilegt og og sérstaklega ef maður skoðar hversu háar upphæðir þessir

þúsund

þessum svæðum næst höfuðborgarsvæðinu þau virðast vera að koma allavega þessa fyrstu þrjá mánuði og eyða töluvert háum upphæðum í þessari verslun já og þar raunar skara nú sérstaklega

og skoðum líka náttúrulega sveitarfélögin tæp níutíu og tvö prósent þeirra sem búa í Garðabæ hafa verslað

oftar í Costco en þetta eru hundrað og ellefu þúsund krónur sem þeir eru að versla fyrir að meðaltali á mánuði við getum séð þessa skiptingu betur og þá kemur það ágætlega í ljós að

Akranes og Borgarnes mjög há þannig að fólk virðist vera að koma þaðan í þessi magninnkaup í höfuðborginni

ef maður veltir fyrir sér af hverju það kann að vera þá eru ekki nema tíu til fimmtán

síðan að lágvöruverslanir fóru að opna á þessum svæðum þessum sveitarfélögum sem eru aðliggjandi höfuðborgarsvæðinu þannig að það er til Reykjavíkur og gera magninnkaup þannig að jafnvel er þetta eitthvað sem fólk hefur alist upp við eða eða man eftir að hafa gert sjálft fyrir einhverju síðan þannig að þau kunna þetta takk fyrir þetta við ætlum að fá ykkur aftur í

heimsókn í vetur þið með alls konar skemmtilegar tölur sem við ætlum að rýna í en Helga hefur fylgst með matarverði síðustu mánuði með hjálp neytandans sem má nota til að skanna inn verðstrimla úr matvöruverslunum hún er búin að skoða hvernig verðið á matarkörfu Kastljóss frá því í vor úr Hagkaupum og Krónunni hefur breyst myllu í Krónunni kostaði í maí þrjú hundruð sextíu og átta krónur og þrjú hundruð sextíu og fimm krónur í Hagkaupum verðið helst óbreytt

en brauðið er einni krónu dýrara í Krónunni nú í ágúst kíló af sautján prósent kostaði í krónunni fjórtán hundruð sjötíu og níu krónur í vor og er á sama verði núna

var kílóverðið á sextán hundruð þrjátíu og níu krónur í maí og er óbreytt nú

er óbreytt á þriggja mánaða tímabili hundrað fjörutíu og fimm krónur í Krónunni en hundrað fimmtíu og tvær krónur í Hagkaupum fimm hundruð grömm af smjöri í Krónunni kostuðu fjögur hundruð og sautján krónur í vor verðið hefur lækkað um átján krónur og kostar smjörið nú þrjú hundruð níutíu og níu krónur í Krónunni í Hagkaupum kostaði það fjögur hundruð fimmtíu og níu krónur í vor en hefur lækkað um tuttugu krónur í ágúst og kostar nú fjögur hundruð þrjátíu og níu krónur kíló af rauðum eplum kostaði fjögur hundruð

níu krónur í Krónunni í vor og hefur haldist óbreytt fram í ágúst kílóið kostaði sex hundruð tuttugu og fjórar krónur í Hagkaupum í vor en hefur lækkað um hundrað tuttugu og fimm krónur á þremur mánuðum

var kílóið á ferskum kjúklingabringum á tvö þúsund eitt hundrað níutíu og níu krónur í Krónunni og tvö þúsund og eitt hundrað fjörutíu og níu krónur í Hagkaupum

um þrjú hundruð og eina krónu átján hundruð níutíu og átta krónur í Hagkaupum hefur verðið lækkað um þrjú hundruð og fimmtíu krónur og er nú á sautján hundruð níutíu og níu krónur af frosnum kjúklingi í Krónunni kostaði sjö hundruð og sjötíu krónur í vor en hefur nú lækkað um sjötíu og

krónu og kostar nú sex hundruð níutíu og níu

kostaði átta hundruð tuttugu og níu krónur í Hagkaupum í maí en hefur lækkað um hundrað og áttatíu krónur og kostar nú sex hundruð fjörutíu og níu

í Krónunni kostaði kíló af nautahakki átján hundruð sextíu og níu krónur í maí og tvö þúsund og tvö hundruð sextíu og níu krónur í Hagkaupum engin lækkun hefur orðið í Krónunni milli mánaða

þarna sáum við verðbreytingar á átta vöruflokkum sömu matarkörfu og við tókum

í maí síðastliðnum og sjáum nú einhverjar verðlækkanir eins og til dæmis með kjúklinginn við sjáum allt að tíu til tuttugu og fimm prósent lækkun á frosna kjúklingnum og svo fjórtán til sextán prósenta lækkun á ferskum bringum svo dæmi séu tekin

leist þú í það ég held sko vekur athygli að eru kjúklingur og nautahakk og epli minnir mig sem lækka þetta eru það beint við kannski það sem er að gerast á markaði eitt og sér svo sjáum við

mjólkurvörur ostur og mjólk bara óbreytt verð

hár vöruflokkur ég meina ostur er dýr ef maður skoðar þær tölur sem að við höfum um verðbreytingar frá síðustu mánuðum til dæmis eins og frá Hagstofunni þá

sjáum við þar til dæmis að fuglakjöt er að lækka svolítið matur hefur almennt frá því í maí lækkað um rúmlega prósent í heildina og þar er kannski mest áberandi lækkun á fuglakjöti drykkjarvörum við sjáum einhverja

brauði og kornvörum þannig að

ekkert endilega

til Costco það er auðvitað erfitt að segja þetta eru að minnsta kosti vísbendingar um að það eru lækkanir

á markaðnum en en en Costco er

að selja svo miklu meira en mat og margir tala um að það geti verið flókið að bera saman verð á milli

öðruvísi vörur og öðruvísi pakkningar en auðvitað er gerð tilraun til þess neytendur gera það og við gerum það einnig í okkar okkar könnunum henni útúr henni kom auðvitað

gat verið snúið að bera

saman verð það sem var kannski mest áberandi var að Costco var var greinilega í þeim mjólkurvörum sem voru þar þegar við gerðum könnunina þá voru þeir lægstir í öðrum vöruflokkum sáum við kannski

hefðbundið mynstur eins og við sjáum í okkar okkar verðkönnunum Bónus raðar sér lægst og Krónan þar skammt á eftir og það er ekkert að koma á óvart Bónus hefur iðulega verið með lægsta verðið já það er hefðbundið mynstur sem við sjáum í okkar könnunum en það var svo sem ekkert þarna sem kom okkur á óvart nema

þessir tveir vöruflokkar stóðu út úr en þið sjáið líka aðra vöruflokka sem hafa lækkað hreinlega jú

að horfa á mat en ef maður horfir aðeins víðar og og tölurnar frá Hagstofu sjáum við vísbendingar um lækkanir eins og á

lyfjum sem við vitum að hefur komið inn nýr samkeppnisaðili við sjáum líka eins og í sjónvörpum tölvum hreinlætisvörum er þetta of stuttur tími til að bera saman eða munum við sjá enn frekari verðlækkanir það er auðvitað erfitt að segja við fáum þarna inn nýja stóran aðila sem veitir greinilega verðuga samkeppni bæði

vöruúrvali en hann er hann er auðvitað að koma sér fyrir á markaðnum neytendur eru að kynnast honum og hann er að kynnast íslenskum markaði hvað gerist í framhaldinu það er auðvitað svolítið erfitt að segja við sáum það í tölunum áðan

fólk virðist vera að sækja

langt að sem gefur okkur kannski einhver fyrirheit um það að þetta hafi hafi áhrif út fyrir höfuðborgarsvæðið því

þetta er bara ein verslun sem stærst á höfuðborgarsvæðinu

verður áhugavert að fylgjast með því hvort þetta sé eitthvað sem muni hafa áhrif til lengri tíma litið það verður mál málanna að fylgjast með því og neytenda að veita aðhald til að tryggja það að þetta skili sér í lækkunum nákvæmlega takk kærlega fyrir komuna Henný þessu er lokið hjá okkur í kvöld menningin tekur nú

gott kvöld menningin heilsar ykkur í upphafi nýs

og undanfarin ár nema við kynnum til leiks nýjan liðsmann Guðrúnu Sóleyju Gestsdóttur sem ætlar að vera með okkur í vetur já komiði sæl

nefnist ný bresk íslensk heimildarmynd um Guðmundar og

Bergsteinn hitti Dylan myndarinnar lögreglan lýsir eftir pilti sem hefur verið týndur síðan á laugardagskvöld björgunarsveitir leita nú mannsins í Hafnarfjarðarhrauni og víðar lögreglan lýsir eftir þrjátíu og fjögurra ára gömlum manni en bíll hans fannst yfirgefinn í Keflavík heimildarmyndin

fjallar um hvarf Guðmundar Einarssonar og Geirfinns Einarssonar árið nítján hundruð sjötíu og fjögur og eftirmál þeirra myndin er framleidd af SagaFilm og og er byggð á frásögnum þeirra sem upplifðu atburðina hún er byggð að hluta til á gömlu myndefni en einnig á nýjum leiknum atriðum myndin var frumsýnd í Bíó paradís á dögunum myndarinnar viðstaddur sýninguna en hvað varð til þess að hann gerði mynd um þessi alræmdu sakamál

sé eitthvað

verður sýnd hér á RÚV ellefta september næstkomandi og í framhaldinu á Netflix en það er ekki fleira í þættinum í kvöld veriði sæl